Kini un grande senso di squadra e jam kuntent përçë ng ana do raxhunxhirjëm obiettivi të mdhenjë ka jemi shtu, një e më dhjetë jemi in campu ma jemi një, përçë jemi gjithë një shurbes, kontinuarjëm shtu e shohjëm… e pra’ ka shohjëm se si jarrëjëm in finali ja bun midhema të mujëm.